ياودي ما كانش كي المولى يرقد بكري وينوض بكري على الأقل ي- يعود نهار فيه البراكه، وت- تقضي فيه ها تنوض، ما تنوضش بكر ما ترقد، ترقد متأخر ومن بعد تنوض متأخر، ما حدش يقبلك النهار هكداك ضربه عود ما تفيقش بيك في نص النهار يليق ضربه، <noise> ما توقعت تقابل في النهار تلقى زاد لحق الليل، ما قضيت حتى قضيه ما رحت لواحد ما شفت واحد ما قصرت ما درت.